هعمل خطه قبل ما روح المهمه- <hesitation> الخطه ديما بتكون اهم حاجه في اي منظمه-وادرس المكان الي انا هروحو قبلها كويس- واراقب الناس-الي انا هتعامل معاها قبلها بفتره-عشان ابقي عارفه انا هتعمل مع مين-قبل ما ادخل عليهم